لما كنت العب بلايستيشن مع اصدقائي وكانت لعبتي المفضله سبايدرمان. كنا صباحا نجلس ساعات طوييله في البيت وننحدي بعض في مره من المرات كنا نحاول كمل مستوي صعب وكان في واحد فينا بيحاول يساعد الثاني لما قدرنا نكمل المستوي ا- فرحتنا كانت ما توصف كنا نحتفل ونضحك وكانت تمر الايام بسرعه. <hesitation> والعب مع الاصدقاء صراحه كان يعطيني شعور مرح وتحدي و-وهذه ذكريات ما ذالت حيه في ذهني ما تموت.